Karazagna kadô sara foana lay azonao isanandro isanandro. Ha, fa ino ma lahy mahatonga an'io? Olona manam-bola be ngamba sipanao igny an? Sa de i vadinao igny no tegna mahakarakara sara? Itony ve sy raha lafo be vidin'itony nefa de zakanao foana i vidiny? Sambatra ndraika lahy anao, mba ividiano koà zaho.